يبدل السكر بالحاجات الطبيعية زي الفواكه يحاول ينجص الكمية تدريجيا، وما يحرمش روحه باش ما تصيرش انتكاسة يركز على الوجبات المتوازنة باش يقلل من رغبة في السكر.